افا عليك اما اصير رقاص أبد لأ! لو بصير فنان خليني في الفنان الكوميدي بحس اني انا اضحك كثير وهم يضحكون كثير. لكن تخيل مرة أصير رقاص وارقص قدام الناس. طبعا ما يمدينا نسوي كذا صح؟ انا بصير فنان وأكون الناس تحبني وانا احبهم هذا أفضل شيء. والفن الكوميدي برضو من الفنون الجميلة مرة